Bines dura ka kolan taa worrit fugetan lukkua. shimpirea. sapalua. hajile gurrati shimpire gugurale tun. gorroria. solola. mabata. dadolea. bines kun yani aina birri hamat jiraa dub aminen. tadibinen hinjirti ka anin hin Ben duub bines kun aina gudda hamat jiraa. aina ishia dibin yani won siyedan mpaka yani shimpire aina sapalu manyati sapalu baddati sapalu worrati kullin ach jirti.